फर्सेप्तु म पोलि स्ततिओनर् जम्, जे तफे कोन् जे म थलगु इसोगुले, अर्रे प्लेज् जोदि बिजि ए हि अहो जद। जोदि हप्न म अरो जोदि नगय् कोरत् जोदि हन्ग जौन् दिते हल म ग्प्स् ब मप् त्रै करिम्। ग्प्स् ब मप् लम्, जेन् अरो जोदि म फोने तो, फोने तो थकि ब मोर् लोगत् तो म चल्ल् करिम् फोर् हेल्प्। मन मो लोगर् ब कोनु ब हव्। अर्रे जोदि, अर्रे इतु सौन् जम् म कुन्तु लेन्म को असो। सवे लोचतिओनत् जयिकेने। त अर्रे प्लेज् अर्रे दन्, अर्रे लन्गुअगे, जोदि लन्गुअगे तु म नजम् दिते लन्गुअगे त्रन्स्लतिओन् हेल्प् कोइन्। त हेनेके जयिकेने, म लस्तत् जये, जुने हेल्प् कोइ बरो। एत जोदि म एत उले लम्।